Isa folo zen̈y fahafenoan̈a amy nakà, koa fa an̈aty jerinakà vônaloan̈y zen̈y aminany in̈y kô fa folo isa araiky karàha ohatra oe tsisy an̈abon̈abo zen̈y feky, ao jiàby raha jiàby.